Niini ndri mkulima, narima iyuundii, kuanzia na chuuri mpaka na kyuulo, lakini mazao yane noorima ni madudi sana, yasina da maendeleo yopata kipato cha kimaare. Kuri iyuendi, mayundi yiiso yasina na rutuba yakimalemale. Ikaye eingumula mwane yetumamane ne kono okapa sana, yang'ara kisaidiki na susu kuu yaani, kuvaluke na kipato kikundu. yang'are siku yaayo, uanze kuvaluka nane namaisha yaboha kwasababu ikazi yaankatalie sana nini. Ko susu ba tuishi maisha ya kuno kijiji ire yakangana sana kusina yule muntu yee ana saidi ya ile matoo. Na ilikazi ya irima, japokuwa vari foo vaiyenda, lakini kwa niini yanpera taabu sana tumame, ikazi yakangana sana, kwahiyo nolomba kwani kuna uwezekano vantu vakulole uwepe uwepesi woo tumama sa ure mwi- mwire naa, saa ili, waweze vali valinikipato chaboha, ilunula nile niko naniini.